<hesitation> Fomba hikarakaragna e <hesitation> tonotononkegna mety tsara zao e, alaina longany le hena de sasana madio tsara de avake ôatra hoe tapitapahina na silisilahana de afangaro epice ôhatra hoe poivre de avakeo afangaro menaka kely de <hesitation> asiagna sira kely agnatiny akao de afaka atao tongolo le sy sakaitany de <hesitation> alogno môko de kaofa elaela igny amze de atao ambony afo de atao masaka tsara.